Custa materia al e ëmpurtantatissima, al e ëmpurtantissima, pöi a dipend sempre dal travai che ün a fa o a völ fe e niente la coza al e valida però döve döve anche döve anche cerché d'ëmparela s'a t'serv, perché s'a t'serv nen al e inütil che t'stüdie cule coze li